<hesitation> le ana, coba le maheria mansalame na opae amwae waele sa ropasa litae, ropare mitale, reiya li'e, huruwene, remulu, ropalisae ilai rapalisae um na am o uwa me ope le, mo sahe ana le'e. Yo mesal ne mana'a muwarana, ropana amwae waele ropa'e, ropasa re ilawate, re sahe re uweru. Yo maem na yopali <hesitation> yopali ta'e yolama waele me nanem amuwa hilou rematai, mamuwa hilou rematai me sai sa'a sa'a ora na sakai imsumaya hiri, waaelen hiri, yem sumae waelen hipali, <hesitation> nasaka, umnusu ope nam maeretiya remenam a iye tataina na remena ne nairiya me tala mulu, muluwene, lama na sakana isam saire yaiyo, na sakam amuwaru, <hesitation> ma'amuwa amuwa hilou mesa imului lima se nome sam amuwa me sata ulimae hanu lau launana iyan karna waele risae li tam molae. Jadi kalu litae mamalae semere, mamuwa'a amuwa amuawa kalu nai se saire risa tam ni e sanai risa tam lokoe Lo'oe me sampeu nanaera ruamataem hutare sanamai sare me le hutae naipunu nitae saka leum mane yo ma'amua yaenim umleu, jadi amwale me re setelah ehue tae <hesitation> lo'o waele me, lo'o waele me eroe roe litae tamliu wemamleu reliali'e remitale remulu rehuruwene resae olama na lane se iya ni'e, re upatume sa umleuwe, jadi leuwe me sam louwe na ilau use, ehuwe <hesitation> si jadi remesa ehuwen, esehuwen <hesitation> ehue me sa mae, mae na olama na ne am hisiwera nei an lena. <hesitation> resiwena nai an ma'e, isaire, mataanei suwae, meum nana ahuite nam ute yali'e me se, mute mitale se, aire me na sakai huwera si an ehu mai usuwae, <hesitation> remesa eumahina, um anuwale meriyo um amuwa me sa biar na laeni talai lau tawaele me sa yam leu iya li'e er sa sam sa umleuru Mo kalu seng kuae tam le eri, tam tehe eiyo poka waele lepoakai na saka na ruma lai le'e, tamai yem pung yeu en ne, <hesitation> na saka nalouwe emakana le'eo, emakana le'e yo, makana na sakana karna lisahae liwate, sehalate risa palae me tunuwelae ma waele me litae mamala le'e jadi pason me yo. <hesitation> setelah ehure mehu'e ta'e, ipali suwae suama nailoi amane, sai saiyo lamani luma ya no sakana lo'o kaimpahana an no, <hesitation> manuwai le seme le'e, manuwai lapanihaka, ehu se, ehu'e, tai ese, tai ni laha la, laha paparite, laha maolou irangke reire, inalane se lahamolou pian yo, oowolou laute, tau liye. papari iyane, mau iyane upe olama moto mo iyasem se, umaika se, oano paliye, upatu boe an no paliye. <hesitation> jadi, yane sae mane, yamalao seiya sum se, ya sae mane <hesitation> olamao ahereya iya rame niaym mere yo, ye bisa le setam mo kalu seng usai pi'a Usai piya tau tene manuwe hului, otene manuwe hului me olo roe roe omolou saiye, nasa kau pali usaha me sau pali musiye lisa, au palimuye na lo'ou muwana, nalo'o uman. jadi olouou ahere sau niya, sa'a na lau omosa. kalu omosa tam asakau suara mo ansae? <hesitation> iyane mese iya sae mane, harus onanae, lo'oru haha reisa re umaiko relo lama re sahae na la ne saule laute risa rei iya li'e yau reuwem saro lama. oniam ma'aalete'e le uwewte sase olou na sakan olawae na saka <hesitation> so'oena sakan sirasira, kalu sirasira tam, sae ooniae apu ne meri yo naya salam haka aina me le maka ahina me ta eo, lawaem uwete meo lou, taeyo lau sakai lauwe olowe ina ehuwe iya sahae mane, na sakao nane. llousa iyane maiya kau kau kau man boleh iyaka le, iya sumle'e, iya akawalo le'e, yalema le'e, ya sahae piya le'e, ya malao Iyane yakau, ilolu ehu eru, yana re me, rena layam laya meri yo. Jadi onana mesa kalu rolama yo anan tau nanaru na saka tulorana sako saire. loremesa olou bisa laute reniye, laute neriye me sa sae mane olama moti yo, re ulita, re'u pat, re'u maika, remesa lamoti laeniye. Kalau olou muoyo sa opapariye, mae remesa sae mane, ya sae rupa sae mane, huri me? <hesitation> ilo lau hilou osuwam nae yora <hesitation> tae elo, reisa arawa reisau pali iyana re nalaya reire rei, jadi iyanla'e, iyaoli'e, a oli'e aina nau ana nare yalam sa remeri yo, yanare me. <hesitation> ta'e oramuri le'e se me le'e, <hesitation> kaina anai leu eim